אללעבה ללי כנפדל היא א־שטרנג', אבחית היא כתחפז אלעקל והי כאתעלמכ א־לתרכיז וא־סבר וא־לתחתיט קבל מא דיר אִי חטוה, כל מאטש מכתלף אוא כל חסם יעטיכ תחדי ג'דיד, וכתחס בראשכ פי מערכה בלא צראח ולא פודא, כנפרח בזאף מנין כאנרבח אלחרכה מדרוסה בחאל אלפוז סג'יר ולאכּן פיה מענה כביר, א־שטרנג' באלניסבה לי מאשי ע'יר לעבה ולאכּן היא תמראן ל־לעקל וראחה פי וסאט א־לד'ג'יג'.